أحب ألعب دومينو مع الأصدقاء, <hesitation> وأوقات ممكن ألعب برا السالفة, لعبة كتير ممتعة, وكتير مشوقة وكانت تضحك وتعمل أجواء مرة حماسية, وتخلي وقت اللعب مرررة ممتع, ومرة مسلي, وحتى إن حنا ممكن نقعد بالساعات نلعب, وما نحس بمرور الوقت نهائياً, ب- يعني من أكتر الألعاب اللي بتحلي الجلسة.